Mety, mety mitombo, izy ka ôhatra amin'ny sehatra ny fiangonagna kara igny afaka magnano asa tsara amin'igny tsisy tombon-tsoa magnokagna ilagny, fô izy ka amin'ankapobegny edy tsy amin'ny resaka fiangonagna tsy mitombogno ka mis ôlo magnano, mivolagna fa hoe anagno asa soa fô fa tsy maintsy mitady tombogny nignazy fôgna izy anatign'igny akao